Awakini aku rupai riyaa subuh ma waleihi riya antar napise padahan meti me pise pise sewa kase, laku au eu lise welokasi padahal me solot ta. sakarang ni solot ma ikanae, baru ina konci ilanga, laku kini aku mapau lete konci sapa, mete sa mama hau leiya rena stenga mati, ami kea holai ami ke yasiu, laku mete misiu pawei walei, tapi hulei ta dapat ya, terakhir ma au tanau lapaneti, baru au unaya, tapi tarua ya au, au tanah sop sop riya unaya taruna ya, terakhir au tana garis au tunu inamata, tarue siiu, baru mama au tanam la paneti, batu unaya baru ruaya, lako tanda pise mai tana pisie la sae roko, laku teriama wetepi tabole asu lota yaa, solot ma naka solot mala sadu mala kaae kasi mayaa, supaya pisie ma bisa dusun tanaya, supaya lope aka anau ria matir pise mateo skola ma Tapi laku isi lota mama susa rete era rakaai, nanti tehule pise peduke, epise tehu leia stenga mati, jadi biasa ma pisio lakapeo lakasi lale'e kapei ama amu lia mudi matei tia ma pake hilale hima supaya au leeiyama riya ma sanang, laku nadi sai au neileio, to kalu dapate, baru ana lope ni akame peduke, supaya sibanga laaka anau matir pisie sanahe ma.